Nnomaa deɛ bɛda kyerebuo mu. Nti aboa biara, sɛ ɔda dua so o, baabi a ɔda biara no, ɔyɛ kyerebuo na afei ɔda mu. Na ansa na anomaa bɛyɛ ne kyerebuo no, ɔdi kan nante a na wɔahwehwɛ biaeɛ ɛbɛboa no na afei ɛyɛ ne kyerebuo no a ɔhaw anaa amanneɛ biara ɛma ho. Nti, ɔhunu saa biaeɛ no wie a, na afei wakyinkyini na wapɛ nneɛma bi te sɛ serɛ anaa sɛ nhahan a ɔde yɛ kyerebuo no a, ɛbɛboa no. Na wakɔ akɔ pɛ saa nnoɔma no nyinaa aba. Afei ɛde ba bɛduru a, ɔde n'ano ɛne ne nan akeka saa nnoɔma yi nyinaa abɔ mu. Na kyerebuo no sɛ deɛ ne keseɛ anaa ne ketewa si teɛ no, ɔno ara ayɛ. Na saa nhanhan ne nnoɔma yi bi asesan mu sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛma mu nnaeɛ no ayɛ kama. Na afei, ɔto nkosua nso gu mu a, nkosua no nso ɛmfiri ntɔ na ɛmmɔbɔ. Nti anomaa deɛ, ne kyerebuo deɛ, ɛyɛ ne dan, ne fie, baabi a ɔte nti, ho hia no paa ara. Ɛno nti, <hesitation> ɛduru berɛ a ɔyɛ a, ɔma n'ani ɛko ho yie na wayɛ no kama.